Ah how nah urak ol kamap akak onep kirai kobot, ol mas borbor akak onep bong. Ol borbor onep rahrah sen sur ol palas kapit onep kirai kobot ap bhel u borbor akak tar o u nos khol tar, sur ol palas onep iah kamis. Taem nah ep bong tin mah, ol palas kobot ap bhel ol kikilong akak, lar u sasam o- u- moh lar onep tambun borbor kapit onep bong